Ichakule chitu cha asili ako insima chilemba nakumbe chipindi cha nyuma chichyo yapelanga yakulie insima yakue nkona malezi namna ya kuanda insima msima yakwe ya makonde usenda uyu usha uyu ushi usu ngawa shi usu yamu yaka kogoa yamuya kasha dona au yamuya kafula ngaya fula yapiluka kailu kusha namna yakueleka kumbi nemwinama ni kuelekea kundio wakwepa mia kusenda bamia uputula utu vipande tunono nomo ngawa putula enge bapu tane ndeve chenyengo nguta ndevi chemeko kulichi fa chakua- chakua- chakuandelivi chimiko usenda matoi uyeka mumu mwichi bakuli usinda na manzi uwi- uwika viche megonga viya fuma wekumumu pika pabwe ngot teute pembu moto wekumumu pika utalifu viyafu uweka na manzi kidogo ngaviya fulila usindi nyanya uweka mumu muvi chemeko ngawa eki nyanya utaya ngavia fulila usenda kumbi uwika Muum pika uu- uutu pika ngawa tupi kutaifulila nkani ngata vya fulila usendi muuzwa anju kukologa ngawa nkologa nkanyi vima kulowshi viko kalapaya ivipya au bado wanju kukologa ngawa viyapya usendi mbalala au twilo nkilo ni mbala chintu choonga uweka mumuu uu mlikumbiuno uti kuumu uti kapa moto wanjuu kukologa ngawa kologa uma kolowesha pao kumbe, kumbe witua li tayali waepula wa kalia mesimaya kwemitianda